<noise> weno or lëꞌma ndipdama tiene que giama nup gafe o giama ti bas nkob avena o ti giachtil gowma o gowma ti giat tiene que dela ba tsama siempre gowma dzeknana ndipma yuma fuers bët kwaꞌn sakdama <noise> este be or lëꞌma xkuꞌn dzakma pues izobma nup x̱ob lo gi ulox tiba xlëꞌb tsa x̱ob uloxga dzekna lëꞌma izuwa ulox uyeyu dzeknana ikwiꞌybu gaku wen wen ic̲h̲aꞌ ic̲h̲ë ptin ic̲h̲ë lowa dzeknana lëꞌwu zob lo gi lox dzekna idziy idziymu geyu wen wen geyu axta ulox uyeu dzekna lëꞌ nup guꞌn uyab axta x̱an xkë <noise> kubët guꞌn xka nuw nak dzekna lëꞌ gunu giabga lo nkob dzeknana ic̲h̲ikëwu como x̱iꞌk nak nkob nëꞌl yë giama dzeknana ndipma yuma fuers dela ba tsama gon tsama ya.